मी अपड फोन थै एक दिन मा कई बार दिखुद छौः खासकर इमपोटैंट ईमेल हवेग्ऐन सोशल मीडिया हवेग्यन अर व्यतिगत जानकारी चैक कनो तै अंदाजन तीस से चालीस बार अपडू फोन थै दिखदू छोः। अर खास तौर पर दिन टैम पर ज्यादा।